बेरस्तार हो शान्त पण धावपळिचो दिस। सप्तकाचो शेवट लागी पावला अशी भावना घेऊन सप्तकाचा शेवटा आदी कामा करपाची सांड। सप्तकाचो शेवट लागी पावला हे जाणून लक्ष केंद्रित करपाचो हो बरो वेळ।